अगर मैं धरती रो आखिरी इंसान होतो, तो पहले आपणी अकेलापन सै जूझता अने शांति खोजता। हाऊ प्रकृति रो करीब सै महसूस करूँ, जंगल, नदिया अने पहाड़ां रो आनंद लेता। अपने अनुभव अने यादां ने लिखता, ताकि इतिहास में थारी कहानी बनी रहे। रोज सूरज, हवा अने पानी रो मजो लेता, अने अपने आप सै दोस्ती कर, मानवता अने जीवन रो समानित करूँ।